So miɗo defa, satuji miɗo defa fakoye, tigadege, ciordi, ŋiiri mafa. Hen so a diewi ana haya fa joyi e diegon hen. <hesitation> ɗii kileeji du kileeji goɗɗi ana ngoodi tawtude ɗun. <hesitation> maa du sahaatuji, aywa, ana ɓura nayi, joyi du. Ana yaha faa jeeɗiɗi.